अगर जानुवर बोल पाईश चे तो कईन चीज उसब। के सिखावल जा सकेचे और उसब से सिखल जा। सकेचे जिसे अगर जानुवर बोलत थे तो उह हमरा। बता सकेचे की उके कहा दरद होकेचे बल के अपेक्छा। बुधी हमेशा सक्ति साली होकेचे और बल से काम लेवे। के लोग आपन रक्षा कर पावेशे आव जानुवर के बल। के बदला बुधी के परियोग करेला सिखावल जा सकेचे। अगर जानुवर बोल पावेशे तो उह हमरा के आपन। बात बता सकेचे सब चीज कर सकेचे।